Ye'e refri nangunu xhivau ditá comida ndejana kana lugar kenguo verdura tunguana yanguita ngua nama, nama tenguo ditá tana yakuiya nandu nandu kiunguu kuenta te vivi ndunguu takaján, chikunu kavanuu ye'e yenuu ndava'a yeyunu nani refrijerador.